A m'pias pi andé fe 'na spasgiada perché parei sun pi trancuil e pös purteme dapres anche mei can e parei fuma 'na bela pasgiada ënsema dë ën poch dë chilometri, mentre curi sun pa alenà e sai pa, l'ai mai fait alenament, cuindi sai pa se riesu o pa